اي عملتو نفسي وجان ، لان غدتو افلت من المدرسي وغدتو يعني اغوح عالبيت - وكانت بمرحلة الابتدائية - اعمل نفسي بطني عتوجعني وما اطيق أتحمل ويقلولي غوح عالتواليت اقلم ما ايفيد - فيدزوني عالبيت